A ja gawa a kunəm ingwa ja, kor kunem ungwajawu no, a ja beta guma varahg, kwan a kunəm ungwaja, amma ai manko garut kukci duk, ai garut kikci kor duk san bembe nincii iikəkci na varkə ike, na varka isakci ne kakci, aci ka akci inci ikwani kwaya akci jage na ii maduwa, akci da nina, ja jlawi, ja lapiyati ɗeng akci, ja segii a ɗuɗaunja, kori ja ɗanani fen bembee a satu kak jluwik sabu, to dukka lakatunna no, kaka jlamu yau kwaya, aɗatkəja də lamta, aɗatkəja də lamta, dan a kunək lakatinana nai, əmdan na nalhee ci ma, <hesitation> wane a jlami ka za na, wane da hi ma aci jlamiman no na bee, wawnu jabpa na akcitgu tətatka ya ye, titatka kəma kekci, akca jla 'yayi gane, danei ii gane na, a jaa ɗanii fekcin teksu warenma cintal akci da cintiya nee, fek gem burk, kəmar ye akci da bariya kəmnarin, ga ɗo duwo ni kullum na tiɗi əkjlakmiyitinane, barka kakana da jati wunin ja, kakana dapz ga iigaɗi, kakan da berkawati bembe miyetiin inje əbzudu afan ja bari ja, afan ja bari ja, dalhima awun a lamta wun aɗatkuwun, awun lamta aɗet kuwun kwaya, wunat, wunat gwa kulenig, kuleikulan aɗatkuwun, awun dowon na wun lamtu aɗatkuwun pum kwaya to fa duniya, a gamesewun, gadau dowona aja ye ja, rupta ɗatkəja a ja gafuk, aja gatu adətkəja əmdəm na ɗaɗgu a ɗanon ja na bee, a kuneng lakatunuwane to gaɗau dowone na vire na ɗara, na ɗara, na ɗara taika dugeta karii, kai no nanawannanawan ya ye kai yawan, a gafi kai, kai go lamtak aɗan, aɗan ɗeri atu no pajta jlaran